Suu nuvi va'a ñuu, vitan tyi nkivɨ ñu'un, nkivɨ ityi ityi, nkivɨ tyi da kivɨ tyiji jen na iyo ñu'un, na iyo ityi ni iin, kaa nakanta xiko a yaji jen vitan, jia'an kue'e ñivɨ. Xiko jia'an ka xiko ka a yaji. Ntuvi ka no'o ñivɨ yukuan. Yukuan vi nuu va'a nuvi katyi o.

Sɨɨn, sɨɨn, suni vi a kunee o, ñuu ka'nu tun to'o, tyi, jɨn, este... iyo kue'e a ni'i o kuvi o neyu o. Jen suni vi a kunee to'o, jɨn... iyo o... suni, va'a iyo tyi iyo noo na yaka iyo nee ni ka iyo nute va'a, iyo va'a nee o na. nee o ñuu viji ka kunee o ñuu to'o tyi, te'e ka ñuu to'o kunee ni a maa ni.

Ntu jini ni sikaka ni tyi ntu vi tuva'a ni sikaka ni kaa jinu. Ntu jika vi a, ntu nini ni jen jen kuvi ni maa tɨɨn nijia.

A kini'vɨ ka ini da ñivɨ vi a... no'o daja tiñu axin na'in a xiko ka jen kune'ya vi sava nii da xu'un tyi... sava satiñu daja nuu ku'u su ntuvi ya'vi daja jen yukuan vi nuu no'o daja. Sukuan vi nu kini'vɨ ini ya'a.

Va...a iyo iin a nee sikɨ ni a ntañu'un a iyo a... xiko ni a iin a iin tiñu sa'a ni jen yukuan ne sikɨ ni nantañu'un.

Su iyo kue'e, iyo kue'e a sa'a o iyo kue'e a tyinei o ioyo kue'e a nasteku ntu o a da tee ne tiñu va' kuni na iin a kumani nuu ñuu jen saa ku ñuu tun tyinei daja. Tun tyinei daa jen xu'un sa e nai e niñɨ sa'a o.

Suu, A... va'a ni kuvi tyi nkanta kue'e da ve'i sukua'a da ñivɨ kuatyi jen va yukuan va tyinei, tyinei ka yukuan, tyinei ka yukuan tyi kutu'va da kuatyi jen... kene daja kua'an, inka ve'i... uh, ve'i skuela ña'nu kaa je yukuan vi nuu kene daja ni'i daja jin tiñu sa'a daja.

Vitan va, jɨn... da ña'an jen jen a daja kutatan daja nuu ve'i kutatan katyi o tyi iyo yatin ve'i kutatan. Da tee yukuan jen, yukuan... kua'an daja tu nee i a. Kue'i noo ka axin koo se'ya daja koo jin. Tun viji kaku se'ya daa jen, vaji daja ne nuu ka'nu ya'a vaji daja. Ve'i, ve'i satatan, ve'i satatan, ve'i ka'nu ne ya'a vaji daja jin yukuan teso'o to'o daja.

Sikitɨ ini ni vi a tu'un axin tu'un sa'a da tee kuatyi a ɨjɨn... tee daja xanu xeen yukuan axin ji'i daja nute xeen yukuan vi a... sikitɨ ini ni tyi na kuvi o nuu da ñɨ kuatyi skuiko jo xini daja. Iyo iin uvi da tee kuatyi jɨ... ñuu ni jen kueka no'o daja tyi ntivɨ xini daja jɨ... tee daja da... da xanu xeen yukuan jen ntivɨ xini daja nini sa'a da jiko nuu daja. Na'vi da sa tatyi maa tee kuatyi vitan jen sukuan iyo daja. Yukuan vi a sikitɨ ini ni.

Iyo yuku tatan jin daja jen, ɨjɨn... kuvi, kutatan ini daja tyi iyo sava naa ini daja katyi o, naa tun... nkuu kue'e ñaji daja, naa ini daja. Iyo... ta... Iyo da ñivɨ ña'nu jini nasa sa'a o jen nuvi vitá ini da ñivɨ, jen ke'en daja, na'an ni a ke'en daja iin tusuun jen tyi'i daja maa jan tyiji yaa jen kani daja maa jan tyiji da kuatyi jen nuvi daja.

Suu, sa'a o xita jen, xi'na kani o axin tun niñɨ viji koyo maa jen. xi'na koyo niñɨ. Jen tunkuvi iin tɨɨn kuaa kajita o jen tyu'un maa kisɨ. Tyiso majan nuu ñu'un jen tyu'un kaka jen jiuu o majan. Jen, este... tyi'yo jo. Tun tyi'yo jo jen suu, va'a kanee da ñɨɨ kuaa tyinee yata. Nuni yukuan sava vii este, o xita o tyi tun ntuviji nkene va'a xita o. Tun ntyi'yo kunee o yukuan. Tunkei ji katyi tun nana o jen tunkei da yukuan jen. Nakete o majan inka kivɨ nakete o, va'a va'a nakete o majan jen kaxin o majan maa ki tyiji jen nuu yoso ñaxin dani. Este... da yukuan, da nuni yukuan. Ñe'e yukuan, nuu yoso yaxin a ni maa jen nuu yoso ntava dani ñujñeje Katu na'a dani. ñujien jen uvi iin xita jen. Tyiso majna nuu iyo jen i'ni iyo jen sava jun kuxii a e. Naskuiko o majan jen va nee naa tyiji jen sukuan sa'a o xita.

mm... Ntu jini ni tyi ke'i nuu da kaa yukuan so ntu nini ni. Yukuan va ntu nini ni tee ni ni da yaa yukuan ntu nini ni.

A naka... a nakani da ñivɨ ña'nu ka. Nsa ke'in, nsa ke'in da ñivɨ nkanta nuu naa yukuan kuvi Tiixe've. ɨjɨn... Nkanta ke'in ka inka ñivɨ da ñivɨ ka'an nti'in tu'un. Niva'a daja tyi nkajie'e daja tanikɨn daja, da ñivɨ kueka ka, ñivɨ na iyo ñu'un, katyi daja soma niva'a da ñivɨ yukuan tyi uvi... uvi yukun vi ji katyi o tyi iin ñivɨ va'a jen iin ñivɨ niva'a, ñivɨ kui'na jen nkanta daja jen ntava daja da ñivɨ yukuan jen nkinoo daja jen kuaiyo ñivɨ nuu kaa ñivɨ yukuan. Da ñivɨ yukuan tyi ninu daja neni kua'an daja jen kueka no'o daja tyi... suu Na xu'un daja iyo ke'en daja inka nuu kunee daja jen... ɨjɨn... nikonuu daja sukuan jen nee... kanta tan iin tee nee tiñu jen nanuku ju yujin jen sa nanuku tuku ju daja jen nanta daja ñuu daja.

Teku maa vii vi a maa lukun kunini. Lukun. Maa lukun ta'an ini ni.

Ta'an ini katie'e ni yaa katyi'i xini jie'e.

A nsɨɨ nake'en nuu tyi tun ve'i, tun kuviji daa. Su'u jiani daa jen tyiso daja xini ve'i. Detun ve'i daa a kɨɨn sa daja tyi ke'en da va no'o axin tava daja no'o jen yukuan tyiso ta'an daa sama daa jen sa'a daja. Ve'i va'a jen tyiso daja kaa xini, xini ve'i yukuan jen, ɨjɨn, vii kuvi ve'i daja.

Suu iyo nuvi nuu tyi sa luli ni jen, ɨjɨn... nee ni ñuu ni nee ni ve'i ni. Suni, no'o nityi na niyo jo, kaa ku nakaa, a jin kɨ'ɨn xii koo a yaji jen yukuan vu nuu no'o, no'o kue'e ni so, ɨjɨn... a nee ni ñuu to'o vitan jen tyu ni ntu va'a, tyu iyo kuaiyo a tu'un a o so, suni ntu va'a tyi suu ñuu o viji va a kaku nee o ñuu maa o.

ɨɨm... Da pelikula nkene ni ke tyiji ni nu kene daa iin te saka ini a nani kantinflas yukuan ni jen ta'an ini ni.

Suu, ke'in nu... a ntyivi da nu tyi jin la ni jen kene o maa dani da tyiyo ku yu ve. Kene tata ni kuaa satiñu jen kuaan da skee daa jen kinoo dani luli dani jen. Tun na'yu iin mpu... axin iin una iin tiyu kuvi yukuan yu'vi dani.

Suu kɨ'ɨn nuu tyi sa'a daja neyu nutyi, sa'a daja neyu, neyu tiuun, neyu u'va. ɨjɨn... Sa'a daja da naku naa, sa'a daja yujian, yukuan, ɨjɨn... ini daa sa'a daja.

Da yu, da kivɨ yukuan va... kene ni kuaa ni'i ni nuu jika ni kuaa axin sa, nee ni ini ini ve'i na iin tiñu sa'a ni.

Jiantiñu jiee sa va, ɨjɨn, ke'en a kani kaa ka'an, kaa ka'an jin o jiee so'o yukuan xii kaa ka'nu kiku yukuan ni va tɨɨn ni yukuan ni jini ni ki ni.

A suu, tatan... tatan iyo tan ñuu ni vi da yuku, yuku skitɨ o jen ko'o tun iyo kuvi ini o de yaji kitɨ ini o katyi o jen. Nuku tan ni, yuku uva yukuan. Skitɨ ni jen yukuan ji'i ni.

Suu, na'ni ka ñivɨ na tyi kua'an daja inka ñuu kua'an daja, nuku daja tiñu. Ka'an daja ku'e daja kene daja kua'an xinoo daja kue'e ka, xinoo da se'ya daja, xinoo daa. Nesɨ'ɨ daja ne nɨɨ toto ka da xinoo daja. ɨjɨn... iyo saa va va'a kua'an daja niyo da tiñu. ɨjɨn... kene daja ityi nuu iyo sava kua'an jen tivɨ daja tyi jen nuu niñɨ daja na'in ñivɨ niva'a na'in ñivɨ... xine'e daja ko'o daja nute xeen axin, xanu xeen yukuan. Jen tivɨ tuku daa jen... jen naa daja ntu ke'e daja ka niko daja sukuan. Ntu va'a no'o daa.

Mm su iyo nika, iyo jɨn tikuee da iin a vixin da yukuan vi a kuvi da a kaji ni tyi ntu ka kuvi kaji ni kuaiyo so yaku yukuan ni yaji ni.

Ah, suu ke'in nuu a nsikɨ ni tyi tɨɨn dani yo'o jen nava dani nuu yo'o. ɨjɨn... maa nsikɨ ni vi a nava dani nuu yo'o yukuan. Iyo sava jiankaa dani xini yutun jen nava tuku dani axin ke'en dani iin pedasu yutun jen... ɨjɨn... Jen... kenuu dani da nuu ite yukuan, yukuan nee nkuvi a sikɨ dani.

E suu, ɨjɨn, ka'an ni jin tata ni jin nana ni sa. Jia'ani ni nee ni kenta jen ntu ka'an ni inka tu'un jin da jatyi. Ntu'u tu'un ñuu savi ka'an jin daa, soma, kuka'nu ini da jen suni maa ni. Ntu naa ni da tu'un yukuan.

Suu nuu vijin ya'a jen, kuni ji kue'e o soo axin sa'ma kokun savo. Kunei yo a vijin tyi ntu yaku vijin jen tu. tyukuan ñuu kuatyi yukuan nee o jen Tyu'un kue'e o ñu'un tyu'un. Yuku nuu ñuu sava. Ku vixin jen kunee o a xeen. kuu xii na.

Suu tyinei ta'an on tyi kuaiyo o va ntu jini o ne iin. ɨjɨn... Va kuno'o o iin tu'un. kɨ'ɨn... viji yukuan jen tyinei ta'an on, sia'a o ti'in xu'un axin kɨ'ɨn ne'ya o sia'a o na iin a kaji ta'an on.

Iyo, iyo iin ve'i yukuan nututu da ñivɨ nakuetu daja.

Ntu jini ni sute ni tyi ntu... nkutu'va ni sute ni sujiaa ni da yu'u yuvi maa na'nu yukuan so ntu kivɨ ni ne'i nuku nu tyi yu'u yukuan ni nee ni ne'ya ni axin iñɨ nityi ntu jini ni sute ni.

Mm.. suu katyi tun daja, iyo da yuku tava ni ki yutun jɨ kɨ'ɨn o maa ja kuatyi daja. Iyo kua'a katyi kɨ'ɨn yukuan. Iyo da... jɨn.. tiñu daa kivɨ jɨ nakoo kivɨ jie'e o tun, tu niñɨ o maa.

Suu jini ñu'un daja ñivɨ satiñu nuu ku'u va jini ñu'un daja tyinei tee nee tiñu ña'nu sava ni'i na'in daja iin kaa. Ni'i daja satiñu daja nuu ku'u jen sava kuvi satiñu daja jen kue'nu na'in tata sa'a daja.

Suu ma viji vi a tun kanta ityi. Nu'u daja satiñu daja jen, sa kene tata daja jin no'o daa jen nata daa ve'i daa. No'o jo jen kene je ntu ya'vi ko'o tyi na, na ityi. iyo yukuan jen ntu kuvi kivɨ kaa kuiso majan.

M... iyo sava ne'ya ni na iin pelikula kuitɨ iin a ntu na'a vi'i kene je. Jen vii ka'an ja.

Nuu ya'a vi a kumi o maa ja tun suu vi viji ntyu'u o a yaka nuu nuu tyu'un. Je sava va'a koo nute, ni'u nute, ko'o nut, da yuku vi jen ntyi'i o ñu'un maa ja. ɨjɨn stuvi a ka yutun jin... de ñu'un da yuku maa sava nɨ'ɨ jɨ tyi, tɨɨn nɨ'ɨ da yuku maa jen viko o kata tyi vijin. Na xita tatyi o.

Suu kuaiyo da ñivɨ teku ñuu jen satiñu daja nuu ku'u, tee daja tata, sukuan katyi ki ni jen, taji daja nuni, taji daja nutyi, taji daja yukuan sa'a jen tee kuu a ja. Yukuan yaji daa jen teku ja iyo inka a satiñu tuku daja. Da nika va tikuee da kafe va daja tyukuan jen. Xiko daja jen ni'i daa tyu'un teku daa.

Suu iyo iin nuu kaa teso'o o natu'un nakani jin jie'e ñuu o jie'e nasa ñankava iin ñuu on axin na iin, iin, yaa, ɨɨn, ka'an naku jie'e ñuu o yukuan va vii sa'a.

Suu, vitan jen nsama tuni iyo tyi da kivɨ tyiji jen katie'e daja, katie'e o, da yaa, katyi'i xujie'e je vitan tyi, maa sɨɨn tuni yaa. jɨn. Katie'e da ñivɨ vitan tyi... ɨjɨn... nsama yaa yukuan jen nava nava daja vitan. Nsama kuaa katie'e daja.

A su katyi tu'un daja iyo da ñɨvɨ tata jɨn... ñɨvɨ sa'a tata la'vi katyi o ɨjɨn... ke'en daja sujia je skuityi daja sujia nuu ñivɨ ku'vi ji tee daja ñu'un maa jen ɨjɨn... tu... siava ñu'un nujie. katyi da xii nɨ'ɨ ñɨvɨ jen tu kuee ni kuee ni ɨjɨn tu xujia ni jen kuee ni nɨ'ɨ ñɨvɨ yukuan katyi da sukuan sa kata daja.

Nee naa jen ntu jini ni na nani da tiuun yukuan tyi, ɨjɨn, naa ni sivɨ jɨ ɨjɨn. Ne'ya ni a kene ni tya kuatyi kɨ'ɨn jin nana ni jen nkatyi ja yukuan, yukuan nee tiuun ka'nu katyi ji, iyo iin tiuun ka'nu. Jen, jɨn... kɨɨn jɨ ka sivɨ da tiuun, tuvi yukuan soma ntu na'a ni nana ni.

A su na'nu kuu daja tee nee tiñu jen tun na iin kuatyu nkuvi kuaa tuni ini sa navijin ña'an ja. Nuu itu jen jia'an daja, ka'vi daja nasa xinee itu ñaji tijee yukuan. Natee daja iin ya'vi iin ta'in iin tu maa jen nsa'a xu'un. Naka daja iin to'o sa.

ɨɨm... Su, a jini ni vi a kiku ni ni kiku ni. Sa'a ni sa'ma. Yukuan ni nini ni... jen yukuan ni ta'an ini ni sa'a ni. Yukuan vi a nkaan ni sa'a ni.

Suu, ntu ji'i ni, nute xeen. Yaji ni a maa xii jen ntu yaji ni. Yukuan ni. Kumini maa ni sava ntɨɨn kue'i nu tyi a ña'nu ni jen jiuu vi ni kuvi ni.

Suu, viko yasi'i sa'a taa ja maa ka'nu. ɨjɨn... ñuu ñeje yukuan vi a vi kunini ta'an ini ni.

Kuvi ni kɨ'ɨn ni nuu jika, nuu iyo nute maa na'nu yukuan. Kune'ya ni nuu nute yukuan. Vee, nuu kua'an kɨ'ɨn nkanii.

Suu, ta'an ini ni xiko vixin, xiko... ɨjɨn da na iña a vixin yaji kene nuu... nuu ku'u.

Suu ka'an ni, ka'an ni tu'un Ñuu savi jin nana jin tata ni... ɨjɨn... jia'an ni kumi ni daja.

A vi taji ke'in nuu tiñu sa'a da ña'an tyi... Da ña'a jia'nu nu ku'u jen jiso daja yutun, sa'a daja xita, kumi daja se'ya daja se'ya kuatyi. Yukuan vi tiñu sa'a daja axin nakete daja, nasa'a va'a daja sa'ma ñu'un daja se'ya daja jin maa daja.

Suu kaji daja da titɨ vixin daa xita i'ni daa, yuve daa. Va'a yukuan kaji daja tyi, sava, jɨn, va'a kue'e ni ja tun kaji daja na'in ni, a... kuya'vi, jen ntu va'a sa'a ja jin da a ka kaji daja da iyo ku'u yukuan.

Suu, a katyi da tee ne tiñu o, a nkene kunu axin ke'i tyi kuee kuee kee ñuu o jen ka ntɨɨn o inu... kuee ñu'un jen jee a tan tyi tun kene xeen o kuu jen koyo iin a... koyo xini o jen tujii o.

Suu ni, jiankɨ'ɨ yu'u iin niyɨ va, jɨn... xinana kuetu daa ñivɨ jini nakuetu. Nakuetu daa jen... ɨjɨn... tyiso daja ita, tyiso daja nuu li jen yukuan jen saa jen ɨɨn kaja, tyiyo daja maa ja nuu ñu'un ii katyi o jen... ɨjɨn... tu nkuvi jen... ɨjɨn... nava'a ini ka'an daja tyi kanta kue'e daa jin... ntu tyinei tyi jia'a da xita jia'a daja jen suni sa'a ni ka ñivɨ ve'i jen jia'ni daja na itɨ nai jen jia'a daja yaji kuaiyo ñivɨ, yasini da ñivɨ, kusama daja, kuxini daja. Sukuan kuvi daja nuu jiankɨ'ɨ yu'u iin niyɨ.

Suu iyo kue'e a kuya'vi. Tun kua'an nuu ke'en o nei a nutyi vijin a na iyo xini ñu'un jen iyo jo nuu ve'i kuya'vi yukuan.

ɨjɨn... Ntuvi ka ji'i ni nute vixin tyi sa'a kue'i a vixin yukuan jen va'a ka ko'o nute kuii.

Suvi mmm iyo sava nastutu dani yutun axin ne'i, nastutu dani ini ve'in nastutu dani este... saa nututu dani sukuan na iin kivɨ nututu ka'an dani

Xine'yu daja axin na'vi daja. Iyo kue'e da kuatyi. Ntu jini daja ka'an daja tu'un ñuu savi jen kua'an ka. Ntu iyo se'ya o iyo se'ya ñani o jen naku nee o jin daa jen, sukuan a o daja ka'an daja tu'un yukuan.

Suu iyo ñivɨ nee sikɨ nasa'a da yuu jin yukuan nasa'a vi naskutu daja da... ɨjɨn... ini ityi da najia'a daja, ñivɨ nakutu yukuan naskutu daja.

A ss sa kueka ini ni vi a naku'u ini ni ɨjɨn niyo ñivɨ kuka nkanta nixina'vi da ñivɨ ñuu nityi. ɨjɨn ɨn. Nkanta kue'e da ñivɨ jen ntutyi a nxina'vi daja jiaa nuu da xu'un je nake'en daja ne uvi ka ityi kua ña da sukuan na nake da je nanta nake'en nastutu da ñivɨ va kafe je nanta da nakɨ'ɨn daja kafe kua nu'vi da ji. Kɨ'ɨn nɨ ra ñivɨ maa sukuan ni. Iyo va kuvi da kaji da

A suu viko ya'a va, vitan jen sama tuni sa'a daja tyi jen ni tuni daja daa tun... ñɨvɨ tee yaa maa nasɨ vitan. Teku kityi jityi xa yaa ku. Tutyi yukuan ni ni'i daja jen, katie'e daja sa tana'a, se'ya daja, jia'an daja, jika daja. Ñivɨ jika daja. Tun tee vii ña tee tiñu. Ñivɨ ña'nu ju. Jia'an kaka ña'a jen. Ntu jini ji ña'a ma jen tana'a. Sukuan sa'a daja viko ii.

Suu a nini ni, sa'a nu vi neyu u'va. Tyinei nana ni jen neyu tiuun vi jin, tyityi'yo ni tiuun ajen... ɨjɨn... saka ni ñujien jen... jɨn, niko ni ya'a, ya'a na'nu jin ya'a kuatyi, ya'a kue'e je tyu'un ni iin tiuun a nu'u nu yukuan jen nasakavi ñujien niji... jɨn... skitɨ ni ya'a ni jen tyu'un ni ñujien lulu jen jiuu ni maa jen jitu jen, tunkitɨ tuni je sa natyu'un ni iin tiuun nuu jen va tuni kuu ji.

Suu ya'a va jɨn... sa'a ni iin tu'un nakani nuu danu, nn... a tun ni... yukuan jen... a kivɨ tyiji jen ntu... ntu yaji ntu... ntu yaji dani da... mm... xita maa ka'nu tyu'un tun daja... itɨ nuu tyi sukuan ni, jia'ni dani iin tiuun axin iin kolo axin na iin a kuvi ji jen sa'a dani neyu jen yaji dani jin ñivɨ natɨɨn kuiya koo vitan... mm... nuu ñuu to'o ya'a tyi. Sɨɨn ka sa'a daja tyi sa'a daja viko, ka... nee katie'e daja nee ji'i daja sɨɨn ka sa'a daja.

A suu... ɨjɨn, nee nee kuu dani ita kuaan je... ɨjɨn... mm... tyi'i dani yu've maa jen, tekaa dani nuu... ii nuu ito ii yukuan. Jen... kuaa tyiso kue'e da ni'i kaa ito kuaan yukuan jen... tyiso... kuaiyo da ñaji niyɨ katyi o tuun ñaji ji neyu ɨjɨn... na'in titɨ vixin na'in... ɨjɨn... nee xityitu dani itu yukuan jen sukuan jen... katyi dani a nanta niyɨ jen yaji ji kivɨ yukuan.

Suu, nta'an a ta'an sa ja so yɨ... ah... ntu jini o. Ke'en yo maa ja katyi o tyi da kuaty jen... suu kaa sukua'a daja, ne'ya daja tyi ya'a yukuan a kuvi daja kune'ya daa jen... a ntu je yu'vi ni nee ni da kuatyi a kɨ'ɨn da maa tyi ntu kumi daja, sa'a daja va ni saa ka maa nee daja ne'ya daja maa. jen... Na'vi ntyi nuu daa na vi tyi... taji ntyi nuu daja ne'ya vi iin daja nuu nu. Da ni ne'ya daja ntɨɨn tɨɨn maa. jen sukuan a yɨɨ daja sa sɨɨn tyi a ne'ya daja nuu kuu.

Suu kumi o maa ja, ɨjɨn kene o da yutun yukuan tyiyo sava ñivɨ jen jiene tuni da yutun jen tyi da ñu'un tyi da va jen nɨ'ɨ da tii, jia'nu yukuan. Nuu ji'i ti, kasɨ ti. kayu ti kuaan jen. Suni sa da yutun jen nɨ'ɨ da yutun maa jen tu nɨ'ɨ yutun maa jen nɨ'ɨ nute, nɨ'ɨ kuvi ka nii o ka nuu teku o nu. kumi o maa.

Suu a vitan a nsama tuni iyo tyi suni maa o iyo sikɨ tyi ntu kumi o da iyo yujin yaka saa va va jen sava, jɨn... nsama tuni kuaiyo da... ɨjɨn... a no'o vitan a kuvijin tuni axin kuvi i'ni tuni tyi ɨjɨn, ntu kumi o sa'a o jin... da... a iyo va'a no'o sukuan.

Suu satiñu o jie'e, na sa'a, nasa'a va'a na iin a kuvi ji sa va kene on ityi nuu kɨ'ɨn jen tun nuu sukua'a a na vi ji jen, suu ka'an jin da kuatyi sa va. Tyu'un ini daja jen kutu'va daja.

Suu da ñivɨ, da ñivɨ ntuni va'a ñivɨ sɨɨ ini kumi... sɨɨ ini tyinei jiuun kuvi ñivɨ kuva'a ini ni nee ni, iin ñivɨ ntu, estee, u'vi ini . Iyo vi iin ñivɨ u'vi ini jen ntu va'a sukuan.